'On ybeh-dih-: 'on 'ye :soon'+ :pa-dih:, de mor 'on ybeh-dih-' 'on 'ye 'gbalor :pa-dih. Jorwor: en-' klekpeh :soon' mo-: 'on ybeh-dih-' 'on 'ye :pa-dih. :eh :korn dhih-eh 'wee', :mor :on se deh 'ble, :soon :dao mo-: 'dhu, :eh gweh-a :ka nyor <hesitation> :or se-a zon no, 'de :koo: :yuh :ne-a 'o an no 'chuh+ taan, :yuh :ne-a 'o an no 'chuh+ nyieh, :yuh :ne-a 'o an no 'chuh+ :mm', :yuh :ne-a 'o an no 'chuh+ :meheh'lo:, :yuh :ne-a an no 'chuh+ :meheh'na, 'de :on 'da 'an 'bhorn 'dhobo:dho' :or no-a 'chuh+ taan, :eh :kor dhih-eh 'wee', :on yubo-eh :eh :mor <hesitation> or-: mu 'dhobo-'. <hesitation> 'gbalor nmor-: 'yi, 'blea' nmor-: 'yi, :blii' nmor-: 'yi, jorwor: :mor ti nyni 'o :soon'-a no :gbano: :za-a 'sororn' 'de zon 'di, :or nyieh, jorwor: eh :se 'gbalor:, 'gbalor :mlor <hesitation> or no zon-duo: 'weh 'de <hesitation> or 'wluh 'yu. O r mu 'yu 'wluh 'da-a 'jeh :mor <hesitation> :on se 'o 'yli-eh 'dhu <hesitation> or 'wluh 'yu :due'. Jorwor: :mor eh 'dhu :soon' <hesitation> :mor on ku deh 'jeh, :yee' <hesitation> an po gehn+-a <hesitation> :bhue' yor 'sororn, :bhue' yor taan, :bhue' yor :mm' :soon ön :ne-a :due'. :yee' :soon 'de bhaan gleh-dih 'kpor+. Nyor+ :ne-a 'o on 'wluh 'nynnuu: <hesitation> 'nynuu:-a :zorweh: eh 'dhu on bhan. :yee' on :mor :soon' on 'da, 'on :dae', 'an bhan-a klehkpeh, eh-: 'dhu <hesitation> 'an mu gehn :dhulu'po 'o. :yee' nyor+ :noo' 'ble 'wlii-a :zorweh:, on ble 'wlii-a :zorweh:, 'wli-a blor+ blor+ blor+. :yee' :soon' 'da, eh :se 'an mu 'wli-eh-a :koan: no 'on 'ye 'wli-eh 'ye :deh, :yee' eh-' dhih deh 'an mu-a no eh-: 'dhu 'nynuu: :dhulu' mo-: 'an mu 'wluh-' eh-: no 'an-a' bhan-a'. :yee' :soon' 'da bhan-a' 'dlu+ 'kpor+ 'sororn'. 'Wlii :bhan-: 'dekorn: 'nynuu: :bhan-:. Mor-: 'dekorn: 'an-a' 'nynor-: :mor a mu 'de gle :gbalie: 'i 'de a 'ye zon+ 'sororn' taan nyieh :mm' no, 'de zon 'o zon or 'wluh 'yu, zon 'o zon or 'wluh 'yu, :mor :an mu pobo 'o, 'de :gbalie: 'i <hesitation> a :ne-a 'sororn' zama a :ne-a, :mor :an mu pobo-' :yee' 'nynuu: 'yi 'o :gbalie: 'i 'weh on no :bhalu:. <hesitation> a :mor :or :ne-a 'sororn :dee <hesitation> on :dhiei' an :dhumaa', eh :mor a bhan. 'nynor :or :ne-a :due' or 'wluh 'nynor+-kpao+-nynuu' 'sororn' taan, eh :mor a bhan. 'Yu or mu 'bli 'ti-' 'de nae' <hesitation> :mor :on se 'o 'yli-eh 'dhu, <hesitation> or mu nyor+ nyieh :mm' :meheh'lo :meheh' 'sorn :dhue' mo-: or mu 'wluh. :yee' :gbano: :soon' 'da, bhan :gleh-dih: 'kpor+, 'nynuu-bhan-: 'wlii-bhan-:. <hesitation> :yee' dhih :soon :za-' me-: 'on 'worn-dih, en 'si 'de 'an nyor kli-dih, :eh :mor bhan :gleh-dih 'kpor+ 'o. On :mor <hesitation> :an no-a 'wluh-a klpor+ taan nyieh, :yeh :on :ne-a :naa 'an-a' :soon' 'ble 'nynuu: 'o. :yuh :on :ne-a 'o on 'ble 'nynuu:, :yuh :on :ne-a an po ghen+ 'o. :mor eh 'dhu 'gbalor ti or mu 'duo: en 'nyne :eh, <hesitation> :glese'bose :chuh :an yi-an :naa, <hesitation> an yi-a 'de, zon :dele' :an 'yi-a 'de 'de on 'di :yee' <hesitation> 'an :soon'+ :nyne :yee' <hesitation> en :gweh 'dba-a 'weh. :yee' 'on 'beh-dih? <hesitation> 'On 'ye 'de en klu-' dih pobo ;on 'ye 'de :soon' ya 'weh, jorwor en klehkpeh :kaa en 'beh :naa. En klehkpeh en se 'i 'beh. :yee' :soon'-a 'dhobo-'. An dhobo-'. <hesitation> <hesitation> :mor :on se deh 'ble :yee' deh :on 'ye-a no 'de deh-a 'jeh eh 'ye-a 'dhobo: 'de :on 'ye-a deh :korn :eh-: :on 'ye no. :soon' an dhodo. deh :a ne-a :dha :daa. Deh :a ne-a:dha :daa :soon-: gbalor-: :mor en mu-dih 'de ::soon'-a 'dhobo bo. :yee' 'gbalor-: 'dekorn 'blae' :mor en mu-dih 'de 'gbalor-a 'dhobo. :yee' blii <hesitation> :eh nmor-a 'yi-dih eh-: :mor eh ready eh-: 'duo: zon-'. <hesitation> :mor :on se 'o 'yli-eh 'dhu-a 'jeh, :mor :gblor ne se 'o :ne :en 'ye-a 'no neh :dao' ken kpa, <hesitation> zon+ 'sororn' zon+ taan <hesitation> eh-' 'worn eh 'wluh 'yu. Jorwor: :soon' <hesitation> an 'dhobo-'. <hesitation> on :mor an 'dhobo-a' <hesitation> mor-a no-eh :mor 'duhba-yu 'si-dih tior' :on 'ye-a 'duhba-yu :dhao' :ao' :dhao' :ao' :dhao', 'duhba-yu 'on <hesitation> 'dba on :blii' 'o :on se 'beh-dih :on 'ye-a 'o 'da. Nyor se yubo: :mor eh 'dhu deh-' 'de 'on 'ye :soon'+ 'ble, :ka :on 'si-dih 'on 'da-' :dhao' :ao' :dhao' :ao' :dhao' :ao', :yee' 'on 'da :on se-' zi 'o, glaa'e 'de :on 'ye zi 'o, 'nynor, :ya 'de :soon' 'dho on chehn :soon' 'dlu 'i, jorwor: eh :se 'gbalor:, eh mor eh :se :blii'. :yee' deh eh no-a :mor se-a deh 'ble, :yee' tba 'noror' 'bluhbor-dih 'de :on 'ye yai' mu. :tehn 'i :deh eh-: 'dhu :soon' 'de :soon' 'de, :mor :on 'beh-dih :soon'-a pa-dih-eh: 'de :an po-dih gbalor+, 'de :an pa-dih :blea'+. En klehkpeh en-' 'dlu :tu, :blii' eh-: no en-: klehkpeh-a 'dlu. <hesitation> nyor-a :dha :dhulu' :ne dha gwlor on :pa-dih 'gbalor+ 'weh on. pa-dih:'blea' 'weh, on :pa-dih :soon' 'weh, :soon: :mlor 'an zlo-ih-a 'de, jorwor: on se-' :blii' pa-dih. mor-: :or :ne-a dha :dha :daa 'on se-' :blii' pa-dih. Nyor+ :on :ne-a dha gwlor on 'dlu :mii: mo-: 'an pa-dih :soon' <hesitation> > mor :on ble-ih-a 'jeh, mor :on se son 'ble :yee en samu :gwlor, bo bo an tba-dih 'jlehn+ dih an 'dba-ih, <hesitation> dhih :on 'ble-a en se 'nyne :korn. :mor eh 'dhu :soon' :ka :on do klu-a deh :beh or :om po-uh 'de blor 'di 'ye-a 'o 'da <hesitation> :dhororn' :dele' on ya-dih-a, :mor :on 'ble :soon'+ :yee' :on po-ih 'de blor 'di zorn zen zorn bo :yee' :on 'chehli-', :yee' :on po 'de blor :on po-a 'bibi' dih :yee' :on po-or 'de 'yluh-' dih. :yee' <hesitation> eh-: :koan: <hesitation> or :kma 'i 'weh jorwor:, :yeh :en no-a gbalor+ 'i :ka en-' :koan: no-a 'yi :kma-a, <hesitation> or se-a 'o no. :mor :gwlor-nyor: 'gbeh :on 'beh-dih-a <hesitation> eh-: :on 'ye dhe, 'gbeh :on se-a 'beh-dih :eh yi-dih-a 'de nao' eh-: :on 'dhu 'wlii dhih 'suh, eh yi-dih 'de nao' eh-: 'da eh-: 'an mu 'dlu :dhe 'o. :mor :on 'kpa 'gbalor+ deh-' <hesitation> :on :korn :on 'ye-dih ku. :an mu gblo+ :za, jorwor: :mor :on 'ble :soon' :ka glu-a taa gor :yeh :on no-a 'chih 'chih 'chih :yee' on 'yle on pa on pehn-dih. :yee' :soon'-a :korn-a' eh :kma 'i 'weh jorwor: eh se 'i :kma eh 'se 'gbalor neh ken :yeh-dih. Eh-: :korn dhih 'mor <hesitation> 'de 'an 'kpa+ 'di 'de an 'kmo 'di, eh-: dhih 'on :ybeh :soon'. :soon' an 'dhobo-':wai:wai: :wai::wai: an po ghen+, an 'dhobo-' an 'wa ghen+, an 'dhobo-' an po ghen+, an 'dhobo-' an 'wa ghen+. :yee' :mor :on 'ye zon :due', 'sororn' 'i no, <hesitation> :yee' :mor :a :baa 'ma 'o :on bo-dih, :yee' :mor <hesitation> :or se-a :soon' 'ble zama :mor 'duhba: yu 'yle deh :on 'ye-a 'o 'dhu :or se-eh yubo:, <hesitation> :yee' :on no :soon'+ :korn-nyor:. <hesitation> :yee' :on :no :gobo'-deh no-nyor:.:mor nyor nor 'si-dih :mor or 'da ka-eh 'dhu eh :za 'o :yee' :on 'da kpon :soon' dih. 'De :dha or mu-a or kpa an-a' 'nyne 'weh. Nyor se-dih 'si 'i :on se :ao' 'duhba: yu 'on 'dba-dih :on 'gbalor 'o :on se-ih 'worn :tehn 'i. Because :dou'+-:, 'yli-:, 'dekorn: :porluh-: me-: no :gwlor-nyor. Deh :on 'ye-a :tehn 'i-: 'deh :on 'worn-a me-: 'si o :on :porluh ken-dih. 'de 'de deh on :za-a 'de an 'kpa+-a ne 'de, nyor or-: 'da 'yu :daa or 'yli o', nyor :daa or 'yli 'o 'de zon+ 'sororn' taan nyieh 'zorn 'de or yi :on bor :gwloror' 'de or no <hesitation> 'o zon+ 'sororn' taan, nyieh 'de an 'ye eh <hesitation> 'yli-a ka, :yee' :on 'de deh nyor+ :daa on :za-a' 'an :dou'+ 'worn-a 'on 'bla-eh 'yli-eh zorn-dih 'on se-eh 'ye 'o deh on :za-a eh :mor 'sih 'o eh chehn-a 'kpa+ 'weh 'o. :yee' :dha 'bluhba ken :a :ne-a, deh :on 'ye-a, 'or :on 'worn-a', 'or deh nyor-a no-a :an 'ye-a, :ka <hesitation> eh ka :ne-a', :yee' :yeh eh :kma 'i :an yubo-eh. :yeh <hesitation> :kma 'i 'de <hesitation> :eh se-a 'i :kma deh 'jeh :an yubo-eh, 'de deh :kma 'i :mor :on kpa-eh :on se-eh 'beh-dih 'de :on 'da eh-: :on 'dhe 'dlu eh-: 'ya 'de 'kle-a ken po-eh,:yee' 'kle :a 'ble-a 'gbeh+ :a po-a ken-dih, :yee' deh :on se-a 'beh-dih <hesitation> :mor :on po 'de an son., :Yee' :on po 'de an 'kpa+ :on gba-dih 'i, :on tba-eh :gale'eh:, :eh gweh-a :la-a :dhala-eh 'de soma' se-a 'i :dhie: 'de on 'da a :ya 'de 'ni dih, 'cihlih' 'de a no-a 'o, :dhala-eh 'ye 'de dih :gweh, :yee' :an-a'a: 'kle :dao' :on tba-eh :gale'eh:, :on gba-dih 'i. Jorwor :mor eh 'dhu deh :on 'beh-dih-a' <hesitation> eh :se-' :on ya :pa 'i, eh :se-' :on ya :pa 'i. 'Gle+ 'jeh :a no-a, an 'da :ka 'moeh no-a 'on :nooo: zon :on zi-a 'on se-a dii-deh be, 'an mu 'beleh: 'on 'ye 'de <hesitation> nae' :dueh' 'worn 'i nyni 'or, :on 'beh-dih :e? Eh :ne 'o :on :gwlii' 'weh jorwor:, eh-: 'dhu <hesitation> :porluh 'di 'beor' 'weh jorwor: son :zala:, :porluh :on :ne-a 'nor nyor 'de on di 'beor' 'weh, jorwor: :yee' dha :on :za eh soh :an mu-a deh 'jeh no :eh? :soon mo-: no :tehn'i :tehn'i <hesitation> :pa-dih-deh, an 'jeh mo-: 'wluh :soon' 'de :wor :goba dhih 'wluh-dih, eh :se 'de 'gbalor-' glu